زمان لما كنا نلعب كنا نلعب والعاب كثير كان عندنا لعبه اسمها الدوده اوسبع شكفايات سبع طوبات بتحطهم فوق بعضيهم وتخبطهم بكره وتجري والفريق الثاني مفروض يجري وراك ويجيبك قبل ما انت ايه تلحق ترس السبع شكفايات فوق بعضيهم ,و في الشبر شبرين و الحجيله في العاب كتيرة كنا نلعبوها